والله بحتاج يعني أكون متأقلمة، أول شئ أستخدم الشموع والفوانيس للإظاءة وبعتمد علي الطبخ يعني علي النار، وأزع -وأزرع الخضار والفواكة، وأستمتع بالقراءة والكتابة يعني أتواصل مع أهلي وأصدقائي بشكل مباشر، الحياة بتكون بسيطة، يعني لكن ممكن يعني أكتشف أشياء جديدة مع الوجت.